<noise> waaw raxas sa loxo de, <noise> raxas sa loxo <noise> pour mu set loolu moom <noise> lu nit war war a mun la ndax <noise> loxo bi li li nga koy jëfoo yow doomu adama bi bari na lool, rawatina nag luy dugga si sa biir si loxo bi lay jaar lu si gën a bari loxo bi lay jaar. Ndax am na ñoo xam ne nii sax kudd sax waxuñ si dara, kon du fekkee ne nag loxo ngay lekkee, sooy raxas sa gémméñ loxo moo fa dugga, soo demee si wanag bi loxo ngay use, war ngaa xam ni ngay raxasee loxo mu set. Ndax biir nekk na loo xam ne nii moom mooy moom moo ame doomu adama, te biir lépp lu fay dugg lu ne war naa nekk lu lu lu wóor. Loxo nag <noise> fi ñu toll nii pour mu set kenn ku nekka dangaa wax si anam bi nga ko mun a defee rek, man suma anam laa mun a wax ne <noise> naka laa war a mun a def ba suma loxo set, ndax jamono bi ñu toll nii jamono saabu lañu nekka. Raxasoo saabu <hesitation> ak ndox mu set. Ba mu set lool du anam bu ne nga koy mun a def, waaye soo demee ba <hesitation> nga remark ne sa loxo tilim na lool war nga mun a ut saabu <noise> raxasu ak moom ak ndox bu set ba sa loxo bi mu óor la ne yow gisatuloo benn tilim, loolu soo ko defee rek dafay mel ni yow raxasu nga ba mu set wecc, nga leyandee ndox bu set wecc, benn, ñaar, ñett, bu fekkee tilim mu ngi fa woon wallaahi boobu moom am naa yaakaar ne dina set. Te nga sóoraale sa ay we yi tamin bu ñu gudd, ndax su we yi dafay denc tilim. Waa ndox ak saabu daal dina setal loxo, waaye we yi tam lu jar a contrôler la, ndax we yi dafay mun a denc tilim, waaw ngay fexe sa we yi jar nga leen a dog ñu gàtt ndax soo raxasoo mu set.